jar tokkit hariyya, jarkunnen inama birria jarkun dubattan ishinii wollin hassote won ishin wollin et nutin kun jaran yaa relationship kas iffin kennu naden hinfunu akkumkan bachelor yaana, dub gaf tok nam tokkitii <hesitation> ishikasa deke intal tok fede <hesitation> dub jarkun dagetee jar <hesitation> kikundi issan kun dagetennan hingafete hin shangotee mani namkun kaakan lunakisse gaf kun wontan wollin yenne wontan amuenne <hesitation> taka naden hinfunne wollin yenne arratan nukas nulakise kabla nuut hiimin nur himbein deke naden fudee jarkun akama shangotee ak nam sun it ite.